<noise> Azafady e! <noise> Handeha <noise> raho <noise> fa le <noise> mete, <noise> tondra areo <noise> vonikazoko o <noise> fa omeko <noise> vola <noise> areo; zafady!